Bo'yinbog'ni qanday bog'lashni albatta bilaman. Deyarli hamma qiz-yigitlar bizda bo'yinbog' bog'lashni bilishadi. Negaki, bizda bo'yinbog' juda ko'p joylarga taqiladi. Misol uchun, o'qishga, maktabga, yoki ishga, rasmiy idoralar, davlat korxonalarida ishlaydigan xodimlar ham bo'yinbog' taqishadi. Shuning uchun buni yoshligidan hamma o'rganib qo'yadi.